Che significa vivere 'na bella vita? Sostanzialmente si può collegare anche al ragionamento che abbiamo fatto prima della felicità. Pecchè sostanzialmente quello che si viene a vedere no? Ceh la felicità è collegata alla bellezza della vita. Pecchè si tu tien 'na bella vita, si felic. No? Effettivament può tenè 'e sord e puoi non averli. Chest è proprio non correlato con con i soldi, ma di sicuro sì con la felicità. Ceh vivere una bella vita p' me significa essere felici. E come si è felici? Poi chest sta alla persona. Allora ci sta chi dic, vuless avè 'na cosarell 'e sord dint 'a sacc. C' sta chi invece dice ij vogl sulament 'a famiglia. Io p' me, t' dico che, una buona, una buona percentuale è data da affetto dei cari. Quindi magari la tua famiglia e la famiglia che poi vai a creare. Ceh chella'llà con una tua persona affianco e poi magari un giorno chi lo sa con dei bambini. Invece <hesitation> ti dico che è data anche dai soldi. In che senso? Sei io voglio portare in giro, voglio portare a cena la mia fidanzata La voglio portare, o a mio fratello, io devo poterlo fare. E quindi p' me 'e sord so important. Che poi non arrivano a livello del, dell'amore della famiglia e dell'affetto sì. Però 'e sord so importanti, quindi vivere 'na bella vita io lo <hesitation> lo metto in mezzo anche 'e sord. Vivere una bella vita per me è stare con i propri cari, con le persone che tu vuoi bene e che tien affianc. E poi insieme ci metto pur 'na cosarell 'e sord. Perchè sennò ovviament che cumbin? E poi stare anche tranquilli magari con la testa. Avere meno problemi e meno pensieri. Chest è vivere 'na bella vita. Noi dalla mattina alla sera lavoriamo. Non abbiamo tempo per noi, nè tempo per le persone che noi vogliamo bene. Dalla mattina alla sera lavoriamo e ci ritagliamo questo tempo. Magari un pò forzato e questo è brutto. Pecchè io invece vivere 'na bella vita p' me è sta, tenè 'na cosarell 'e sord 'a part. Non 'na cosarell, 'na cos 'e sord 'a part. Staje buon. Allora che faje? 'A prima cosa inizi a uscire un pò di più con la tua persona, chell ca tien affianc. Inizi a uscire un pò di più con la famiglia. T' può permettere 'na vacanza, t' può permettere 'e sta tranquill. Invece noi stiamo dalla mattina alla sera a lavorare, fare 'e sord, prenderli e buttarli magari in qualsiasi cosa. Con un affitto, come. <hesitation> La spesa, ceh noi quindi lavoriamo per essere schiavi e per non avere una bella vita. E poi ci impegniamo a far finta che sia una bella vita, ma alla fine staj tutt nguajat. Pecchè? Pecchè <hesitation> ceh sostanzialmente chell che vaje a verè è proprio <hesitation> 'na situazione non di benessere. Quindi ceh <hesitation> tu stai accussì, staje ngrazia 'e Dio invece, tien 'na cusarell 'e sord, stai con le persone che ami. Chest p' me è vivere una bella vita. Però te l'ho detto ceh, <hesitation> alla fine è tutto circostanziale, <hesitation> non è proprio dovuto da una cosa o da un'altra. P' me la cosa più importante è la famiglia e la persona che tieni affianco. Pò quello è secondario, che però ti rende anche la vita più bella. Poj se ti devo dire vivere 'na bella vita p' me è stare con le persone che ami e <hesitation> la persona che hai affianco. Questa è la cosa fondamentale, sennò non puoi avere una bella vita. Chest p' me.